هي امي تحكي العربية بلهجة تونسية بما انو هي تونسية معناها و هي اللغة الام و بابا كيفكيف يحكي اللغة العربية بتونسي اما زادا بحكم الخدمة يحكي زادا فرونسي و بالنسبة ل جدادي كانت اللغة هي اللغة الوحيدة اللي يحكيوها هي اللغة الرئيسية اللي هي اللغة الام و اللي هي العربية